Fony aho mbola mpianatra dia nanana namana <hesitation> akaiky niisa telo. Fa rehefa tonga taty amin'ny sehatry ny asa dia <hesitation> anankiray ihany no <hesitation> mpiaramiasa alaiko ho namana akaiky. Aa <hesitation> zokiko herintaona, fito amby dimampolo taona eo izy